Nbe tuloo, nbe a foloo la ninsi tuloo le la, nŋa naa duwiliinoo kaŋ. aniŋ tulu wuleŋo, aniŋ bene tuloo iyoo bari miŋ ye i fata wo lemu, ninsi tuloo wo le, wo le beteyaata tuloolu bee ti haa. Niŋ ninsi tuloo bota a la. ee i bi naa benoo le kaŋ, parisiko nka wolu le doo. bayiri duwiliinoo miŋ a ka a dii moolu la saayiŋ, i muka a loŋ a ka miŋ, i ka feŋo miŋ dadaa a ti, haa,.